ochichi mo nozu buro ma chichi ma na kpa zinirimz ori ochichi maa nyana ochychi wiri ochi ochi ka yagbera bar mama kwzle me ma mabahiana baa nyaga ba wiri gbagbaru gba gbaya nhamzi yaba wiri meanyi kwo mazuli ba wushizba mini bowor ngam mo cholam manblahaya berere iyeohuhadu nbagbeya kwor ma nr yegaba wiri dumura ochichi nonozu nrozuba nm zukweleba barttarkwe afide iyereba or igweru mazi keiwer ike rierie ochi ochi bwoma nu ozuzu nu oro oyeyenu eyi aka nu ezk nu oroi masi